Grille à pain ndraika dia karazagna boaty bitika zegny izy sy dia hoe bitika magnano akory fa a- fampidirana afaka ahafahana mampiditra mofo agnatiny akao dia mandeha koragna i dia misy raha posirina igny aminany dia mivoaka avy akao mofo a sady mafana dia mikarepoka sara be.